ګران رستورانتونه د ارزښت وړ دي که نه، په فرد پورې اړه لري. ځینې یې تجربه، د خوړو کیفیت، فضا او خدمت په ګډون، د لګښت ارزښت لري، پداسې حال کې چې نور یې د پیسو ضایع کول ګڼي.